اكتر حاجه طريفه حصلت ليا فحياتى هى ان انا روحت مدينة الالعاب وقعدت العب كتير اوى وكان المكان حلو اوى كان المكان حلو ومليان العاب كتير جربت العاب كتير اوى مكنتش احلم ان انا اجربها لعبت العاب كتير زى الزوحليقه وزى السلسله و لعبت كمان ان انا اقدر العب مع صحابى هناك روحت هناك مع صحابى وفضلنا نلعب كتير كانت حلوه جدا